Karazan̈a tsiron'ny glasy ndraiky misy irô io: pistasy, misy sôkôlà bakà eo misy noizety, avy iô misy ten̈a ny tiako izy iô brônizy avy iô misy kafe, misy koà zen̈y izy io vany ndraiky kôkô, karà zen̈y.